لأ مش شاطرة أوى في السباحة بصراحة بابا كان بيحاول يعلمني كتير في صغري لكن كنت بخاف دايما أسيب جسمي إن هو يطلع على وش المايه كنت بحس دايما إن أنا ممكن أقع مثلا وأغرق في أي لحظة وإن أنا مش هقدر أحافظ على توازن جسمي وأوقات كتير تانية حاولت إن أنا امرن نفسي لما كبرت لكن اكتشفت إن عندي مشكلة في التنفس.